देखो सा हुकम मना आता घर में काणी काणी प्रकार के पौधा पौधी हुंवा। जन्मो सबसूं बढ़िया मना तू गुलाब रू पौधी लागी। आने मने घर में जात्रा भी प्रकार का पौधा है वा सभी एक ऊ एक बदन्न है आनो सभी सुंदर ऊ सुंदर है और खुशबूदार भी है।